Cunosu pa tantu la cültüra dë l'India, sai chë la vaca al e 'na bestia sacra ën India e d'autre coze cunuisu pa perché al e ün pais trop luntan e trop divers rispèt a l'Italia e a l'Europa ën general